दुइ पाहियों वाली साईकिल कू मुख्य भाग पैडल, हैंडल बार, टायर, ब्रेक छन। साईकिल थें अग्ने बढ़ोण का वास्ता ज़ब पैरों थें पैडल पर रखे जांदू और पैडल थें दबाये जांदू त पैडल चैन का जरिया साईकिल का पिछला पहिया थें अगने बढ़ोण का वास्ता दबाव डालदू। पिछलु पहिया ज़ब घुमदू च त साईकिल अगने बढ़दी।